Ny karazana voankazo fantako aby ndraika dia maromaro mi mananasy a dia akondro a dia paoma dia paiso a dia voaloboka a dia garanadrelina a dia voangy.